Dakwda a ni na kuno, ani na arawai gəshi bai i nən. Se be ɗawu na ram ka sutuku ka lawan ɗagai na bee wara aci da cii kə amzaharu gusku na amzharu wure bai amman fatawanka ka lawan gəri a kun kəlapiya a pərdai, a katarr gəri, gaɗa ga bee a ci duwu i kəma gəri gaɗa ci ba na bee wara a ci tau ki gata tunu kəlapiya kəlapiya sai dai a li da godeti ii mula. Amman sai ka ki babi dakwda fatawanke a ci a kun jiktu gusku mota ga cu k- katəu bai na dlam na na toh ke ka sən a ni na kuno bai. Fatawanke ka lawangu g- gawa, gawa dak gaya dədəm men a bi nda dakwada gaɗa fatawanke a ci a kun tənani kə dokwda gəri. Dakwda a nina kuno bai, bee dawu kə nan na ram ka sənu